Won kawruɗo e oo ɗoo kile, bawɗo udditidde dame ɗee fuu; ɗon oo ɓami on. Arannde fuu, o yehi oo fewtoyi e damal jawdi kaananke; o yehi o udditoyi o ɓami jawdi muuɗum fuf.